денемді қарып ызғары
қазаққа ғана жар болсын алаштың ару қыздары
қазаққа ғана жар болсын алаштың ару қыздары
түһ түсінігі мол жігіт қой
жігер ауыпбаев таңғы шоуда үзіліс жасап алайық қайта ораламыз достар бірге болыңыздар
жұлдыз фм де таңғы шоу
тек сен сөйле сөйле сөйле сөйле
тек сен сөйле сөйле сөйле сөйле
айықпастай мынау жарамыз да әлі өз қателігі ісіміз деймін
ара қатынасты арамыздағы сөйлегенің үшін үзбеймін
балдай тәтті тілің көкешім сөйле мұндай сәтті сезімге бала
әп әдемі болып кетесің кейде сен сөйлеген кезіңде ғана

байқа байқа сөйлегенде кейде әр сөзіңді ойланып сөйле
тек сен сөйле сөйле сөйле сөйле байқа байқа сөйлегенде кейде
сөйлемесең тұра алмайсың неге әр сөзіңді ойланып сөйле
мен саған қайранмын сөзіңнен ойландым
сөйлеуді үйреткен анаңнан айналдым

байқа байқа сөйлегенде кейде әр сөзіңді ойланып сөйле
тек сен сөйле сөйле сөйле сөйле байқа байқа сөйлегенде кейде
сөйлемесең тұра алмайсың неге әр сөзіңді ойланып сөйле
бір ашудың жолы мөрлеме болды сұлу қыз деп өзіңді айтады ел
мен сөйлеген кезде үндеме болды қалған кезде сөзіңді айта бер
жүрегімдегі әнді саған ән көріп байқап қалдым сеннен де жалын
жарылармын мен де жанар тау болып үндемесең егер де жаным

байқа байқа сөйлегенде кейде әр сөзіңді ойланып сөйле
тек сен сөйле сөйле сөйле сөйле байқа байқа сөйлегенде кейде
сөйлемесең тұра алмайсың неге әр сөзіңді ойланып сөйле
мен саған қайранмын сөзіңнен ойландым
сөйлеуді үйреткен анаңнан айналдым

байқа байқа сөйлегенде кейде әр сөзіңді ойланып сөйле

сөйлемесең тұра алмайсың неге әр сөзіңді ойланып сөйле
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
алматыда өз ұлын өлім жетіп сабады деп айыпталған мұрат асқарұоғылының ісіндегі тәуелсіз сарапшының қорытындысы жоққа шығарылды
сот бүлдіршіннің басына үш д технологиясы арқылы зерттеу жүргізген сарапшының тұжырымын іс материалдарына тіркеуден бас тартты деп хабарлайды алматы телеарнасы
ол бұған дейін баланың жарақаты жол апатынан болған деп мәлімдеген еді
ал дәрігер зардап шеккен баланың жарақатының нақты неден болғанын дөп басып айта алмады
есесіне оның басынан басқа жерінің барлығы сау еді деп мәлімдеген
сондай ақ тергеу кезінде жеткіншекпен жұмыс істеген психологтан да жауап алынды
маман кішкентай мұхаммедтің есінде сол күнгі сұмдық еміс еміс қалғанын айтты
бүлдіршін психологқа тек өзін қара түсті көлік қақты деп қысқа қайырған екен
айта кетейік өз ұлын өлімге қиды деп айыпталған мұрат асқароғылының соты алқа билерінің қарауымен өтіп жатқанына жарты жылдын асты
ал жантүршігерлік жайт былтыр шілдеде орын алған
мейрамханадағы өрт полицейлер тілшіге кедергі келтірген азаматтың кім екенін анықтады
келеңсіз жағдай елордада ірі мейрамхана өртенген уақытта болған
полицей оның осы нысанның өкілі екенін мәлімдеді
ол бұған дейін өзінің дәл осы мейрамхананың заңгерімін деп таныстырған болатын
нұр сұлтан қалалық полицей бөлімінің баспасөз хатшысы сафия құлышбекованың айтуынша ер адаммен профилактикалық әңгіме жүргізілгенін еске сала кетейік
алтыншы тамыз күні елордада тұран даңғылы бойында орналасқан мельница мейрамханасының өртеніп жатқаны туралы хабар түскен болатын
өрт сөндірушілер келгенде мейрамханаға жапсарлас салынған нысанның шатыры өртеніп жатқаны анықталды
қызылжалынды сөндіру үшін жеке құрамнан отыз адаммен алты техника бірлігі жұмылдырған болатын
ұлттық қауіпсіздік комитеті қауіпсіздік сертификатын тестілеуден өткізуді тоқтатады
нәтижесінде кибер және ақпараттық кеңістікке қауіптің алдын алу жүйесі құрылды
ақпараттық қауіпсіздіктің ұлттық үйлестіру орталығы тек өткен айда ғана мемлекеттік органдармен жеке компанияларға қатысты сегіз миллион мәрте вирустық белсенділікті және жүз отыз мың кибер шабуылды анықтады
тестілеу жұмыстарының оң нәтижеге жеткенін ескере отырып ұлттық қауіпсіздік комитеті жетінші тамыздан бастап тестілеудің тоқтатылатынын мәлімдейді
жақын арада ресми сайтта жеке құрылғылардағы қауіпсіздік сертификатын өшіру жолдары көрсетілетін нұсқаулық жарияланбақ
елордадан екібастұзға көшкендер жаңа үйлерге қоныстанып жатыр
нұр сұлтан қаласында әркімнің босағасын паналап екі қолға бір күрек таппағандарға жаңа жерде бүкіл жағдай жасалуда
яғни мемлекеттік бағдарлама бойынша қоныс аударған жұрт арзан баспанамен және жұмыспен қамтылған
сондай ақ ұл қыздары балабақшаға тегін орналастырып қоғамдық көліктерде ақысыз жүре алады
жыл басталғалы нұр сұлтан қаласының екібастұзға жүз үш отбасы яғни алтыз жүз адам қоныс аударып үлгірген
жыл соңына дейін қала бас қаладан екібастұзға тағы екі жүзден аса көпбалалы отбасыны көшіру жоспарланған
десе де жаңа өңірге ешкім мәжбүрлі түрде қоныс аудармайды бәрі ерікті түрде жүзеге аспақ
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз алты градус ыстық елордада жаңбыр жауады ауа температурасы жиырма тоғыз градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
қайтеміз ертең біз тағдырды екеуіміз кінәлап кінәлап
өзіңе кім ұнайды жауабын бүгін айт куә ай куә бақ
бұл бір кез қайтадан келмейді аңсасаң маған жоқ саған жоқ
жазықсыз жазалап қалады мазалап арман болып арман болып
шың қаласаң сертіңді бер махаббаттың отында
өртей алсаң өртеп жібер бәрі қолыңда
кінә кінә бар сенің көзіңде кінә кінә бар сүйген өзімде
бірге ұшар ем о тоба ай махаббат бар қанат жоқ қалай
кінә кінә бар сенің көзіңде кінә кінә бар сүйген өзімде
бірге ұшар ем о тоба ай махаббат бар қанат жоқ қалай
кінә кінә бар сенің көзіңде кінә кінә бар сүйген өзімде
бірге ұшар ем о тоба ай махаббат бар қанат жоқ қалай
кінә кінә бар сенің көзіңде кінә кінә бар сүйген өзімде
бірге ұшар ем о тоба ай махаббат бар қанат жоқ қалай кінә кінә
кінә кінә
тордағы торғайдай жан шықпай шырылдай өмірмен алысып
біреудің алдында біреудің артында өтерміз жарысып
кемшілік қатемде жетеді кеудемде сен бірақ сен бірақ
адасса түзейтін адастым демейтін болшы бақ шамшырақ
шың қаласаң сертіңді бер махаббаттың отындай
өртей алсаң өртеп жібер бәрі қолыңда
кінә кінә бар сенің көзіңде кінә кінә бар сүйген өзімде
бірге ұшар ем о тоба ай махаббат бар қанат жоқ қалай
кінә кінә бар сенің көзіңде кінә кінә бар сүйген өзімде
бірге ұшар ем о тоба ай махаббат бар қанат жоқ қалай
кінә кінә бар сенің көзіңде кінә кінә бар сүйген өзімде
бірге ұшар ем о тоба ай махаббат бар қанат жоқ қалай
кінә кінә бар сенің көзіңде кінә кінә бар сүйген өзімде
бірге ұшар ем о тоба ай махаббат бар қанат жоқ қалай кінә кінә
кінә кінә
кінә кінә
кінә кінә бар сенің көзіңде кінә кінә бар сүйген өзімде
бірге ұшар ем о тоба ай махаббат бар қанат жоқ қалай
кінә кінә бар сенің көзіңде кінә кінә бар сүйген өзімде
бірге ұшар ем о тоба ай махаббат бар қанат жоқ қалай кінә кінә
таңғы шоу
кінә кінә бар сенің өзіңде жігер ауыпбаев таңғы шоуда
ал жігер іхі қош келдің тағы да тағы да қош келдік
і ақбибі сеннен бірдеңе сұрағысы келіп отырған иә іхі
енді алдағы уақытта негізі мысалы дуэттерден сіз көбіне ы қыздармен дуэт жаздырасыз ғой мхм алдағы уақытта
қыздармен дегенді қалай айтты мен деген бөлек кетті ғой
қыздар және мен деп
сол енді алдағы уақытта ұлдар қауымынан кіммен дуэт жаздыру ойда бар
ммм енді сол алдағы жеке шығармашылық кешке қарай ы негізінде жақсы жақсы дуэттерді жоспарлап отырмын
бірақ әлі і оның бәрін жаңағы бір жүйеге келтіргеннен кейін айтпасам қазір
болып қалып жүрмесін дегенім ғой иә әндер бар бәрі дайын мхм
бірақ ер адамдармен міндетті түрде болады
кіммен болуы мүмкін ол
чумаковпен деп бастасаң да о
сенімен ән айтуға лайық кім екен біздің эстардадан
әлде дос ретінде араласып жүргеннен кейін әбдіжаппар
бауырларым ғой олар ой дейді ме
жоқ жәке сіз түсінбедіңіз мен әншілермен дедім деп қойсайшы
жоқ әй бауырларым ғой іхі
болса айтуға болмайды ма не жоқ бауырларыммен ыыы бауырлық достық жаңағындай бір жақсы бір әндер жазылады бұйырса іхі
бірақ оны әлі бүйтіп бір қозғап көрген жоқпыз
бәріміз басымыз қосылған кезде бір сөйтіп бір тағы ортаға тастап жақсы бір дүние шығаруға тырысамыз
уайым ел қорғаны демекші мхм сіздің уайымыңыз хит жазып клип түсіру ме әлде елдің болашағы ұрпақтың қамын ойлап жасалып жатқан жобаларыңыз бар ма
ііі уайымым
әндер жазып клип түсіру сол арқылы елдің болашағы содан келетін нәпақамен әйтеуір қолдан келгенше
ііі жаңағы мұқтаж жандар болсын қандай жандар соларға ііі ешкімге айтпай
иә көрсетпей көмек қолын созып отыру ол әр адамның ол
білуімше енді ыыы онсызда ешкімге көрсетпей білдірмей істеп жатқан да қайырымдылығың бар сенің иә шүкір бар
қалайсыз жігер ағаның әндері қатты ұнайды еңбегіңізге табыс тілмеймін дейді мхм
бүркітпен дуэт айтыңызшы дейді оған қалай қарайсың
айша бар ғой жаңында
жоқ енді айшасыз да ол кісі айтып жүр ғой а айтып жүр ме иә анау кезде наташа
а онда бүркіт басқа біреумен айтуға кеткенде мен айшамен айтамын
бүркітпен қалай ммм бұйырса көремін ойыма келіп көрмепті негізі
ассалаумағалейкум қазақ елі қалайсыңдар жұлдыз фм ұжымы жер алыңдар қазақтар жер дейді бес жүз теңге
ау ассалаумағалейкум уайымшыл елім менің дейді кеше ыыы басты аямай жуғызып жатыр еді сөйтсем таңғы шоуға дайындық екен ғой дейді
кім салтанат
сіз кеше иә историяңызға салған едіңіз ғой ааа салонда кәдімгідей
құрдас қош келдің ассалаумағалейкум неге королевамсың деген сұраққа жауап берді ме дейді ханшайымсың деп айтып көрсінші әдемі естіледі дейді
просто ол сөздер бос емес екен содан кейін королевамсың дегенді қолдандық ол ешкім әлі тиіспепті оған иә
ханшайымсың деген сөз ғаділбек жанайда бар ғой иә
нурбуллиннен мың есе артық қарапайым молодец өркендеп өсе бер сәлеммен әбдіжаппар әлқожа дейді
жігер ауыпбаев таңғы шоуда достар жалғастырамыз
таңғы шоу
екеуміз қол ұстасып келеміз қырды асып темір жол көзге көрінді
қимастықпен қоштасып жанардан тамшы бөлінді
соңғы сөз соңғы тілек дүрсілдеген бұл жүрек уақыттан оза соғуда
достарым ақ жол тілеп қоштасып қолын созуда
хат жазуды ұмытпа арамызды суытпай үміттің гүлі солмасын
күтуден көзің талмасын
хат жазып тұр хат жазып бар шеріңді ақтарып сезімге сезім жалғассын
махаббат оты лауласын
арамыз алшақтады балауса бал шақтағы бір жүрген кезді сағындым
жырақта болсақ тағы жылуы сенсің жанымның
зарығып аңсап талып мөлдір мұң моншақ тағып ескегін күннің естің бе
күт мені жүрегіңді сыйламай жаным ешкімге
хат жазуды ұмытпа арамызды суытпай үміттің гүлі солмасын
күтуден көзің талмасын
хат жазып тұр хат жазып бар шеріңді ақтарып сезімге сезім жалғассын
махаббат оты лауласын
хат жазуды ұмытпа арамызды суытпай үміттің гүлі солмасын
күтуден көзің талмасын
хат жазып тұр хат жазып бар шеріңді ақтарып сезімге сезім жалғассын
махаббат оты лауласын
хат жазып тұр хат жазып тұр
махаббат оты лауласын
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
ай жігердің жүрегіне шақырылмаған қонақ қыз
келіңіз құтты қонақ і үш ақ күн қонады дейді ме і сондай бір ән шығайын деп жатыр екен алла қаласа жаңа
өте сөзі күшті екен бақыт еделхан ағамыздың сөзі екен енді ол иә
түсінікті ғой енді бақыт ағамыз бренд ғой
жігер ауыпбаев бүгін бізде таңғы шоуда қонақта қазір жанды дауыста бір ән тыңдасақ дейміз
ән тыңдағанда мен осы күні кеше ғана бір ән шығардым да сол бақыт ағаның сөзіне жазылға тағы бір
композитор өзіңсің мен композитор болғанда біраз сөзін оқып отырып толқып кеттім иә іхі
тағы бір толқышы
соны осы жерден жазып қалыңыздар десей өй
мен туғанда ақ өлім жазасына кесілгенмін
есейе келе шығып кетіпті есімнен
жаным шырылдап тәнім тұншығып жатқанда
есіме қайта сен салып едің есілден
мен туғанда ақ нұрлы ауаға нәр сіңіп
түннің бетін кеткен екен мұң сызып
содан бәлкім айға қарап кей сәтте
ұлы болып қоятынмын күрсініп
мен туғанда ақ өлім жазасына кесілгенмін
есейе келе шығып кетіпті есімнен
жаным шырылдап тәнім тұншығып жатқанда
есіме қайта сен салып едің есілден
есіме қайта сен салып едің есілден
мен туғанда ақ тарылып кеткен құтыр кен
жазмыш солай солай жазып бітірген
ең соңғы арман тәтті дейді амал не
сәл ащылау ең алғашқы үкімнен
мен туғанда ақ өлім жазасына кесілгенмін
есейе келе шығып кетіпті есімнен
жаным шырылдап тәнім тұншығып жатқанда
есіме қайта сен салып едің есілден
есіме қайта сен салып едің есілден
нұрғазы жарайсың
үзіліс қандай көрдің бе
ойбай жаман болып кеттім өзім ауыр болып кетті ме
кішкене ауырлау болып кетті бірақ өте керемет ән
дауысы енді керемет сізді туған алтын құрсақ анаңыздан айналдық дейді
ассалаумағалейкум қалайсыздар жәке жига қош келдің атыраудан сәлем ашонти қайдасың күтіп отыр тездетіп жіберші рахмет дейді
түһ дауысы бөлек қой жасұлан мырза жігерден сұраңызшы қызы бар ма екен дейді
қызым жоқ
бұл қызыл костюм киіп суретке түссе ол қыздың көзі қызылда
сахналық киімдеріңізді өзіңіз ойластырасыз ба әлде бір дизайнерге барып
жоқ енді өзіме ұнайтын өз вкусыммен солай көбіне ұнаған нәрселерді киемін мхм
білмеймін оны біреуі жақсы қабылдайды біреуі әйтеуір қабылдамай жатады шешші ананы қып қызыл қылып не
бірақ көздің қызы қызылда деген і қыздың көзі көздің қызы қалай кетті қыздың көзі қызылда
қызыл түстер ұнайды жігер меломан тобына жараспайтын дұрыс бөлек кеткені дұрыс болды дейді
і сұр бойдақсыз дейсіз ғой дейді ммм көк өрікті айтсыншы дейді сол ән әдемі шыққан дейді
көк өрікті дегенде көк өрікті
көк өріктің сабағы көгеріпті
анау кореяны сұрап отыр вабанк
айтып береміз бе бүгін айтайықшы әдемі ән ғой
жоқ мен корейскиін білмеймін қазақшасын білемін
қазақшасын айта беріңіз
қазақшасын айтамыз алдағы уақытта айтамыз қазақшасын иә жігер иә иә
жігер сәлем қандай керемет қарапайымсыз мен сізді бұрын мұндай қарапайым деп ойламап едім дейді бір де тоқсан бестер де қарапайым болады екен
жігер қош келдіңіз бір де тоқсан бес жігердің бойы ғой
иә енді жігер аға жалпы сіз осы уақытқа дейін ііі о жаңағы түркия елімен ота жасау мәселесін қарастырып жүр едіңіз
ааа иә көзі нашар көретін ыыы адамдарға сол жақта бір дәрігермен танысып мхм ыыы
иә иә ініме операция жасатқызып көзіне мхм сол арқылы ііі сол жақта басқа да
ұшаққа жолын сен төлеп беріп ал ол жақта ы жаңағы дәрігер тегін ота жасап жүрді иә иә
сол қалай болып жатыр айтпақшы шынымен і енді ы жақсы болыватыр аллаға шүкір
негізінде бір істің бір ііі жаңағы жаратқаннан бір қатты бір ниет етіп сұраған нәрсем сол еді
жаңағы інімнің де енді көзі сәл нашарлап ыыы өзімнің бауырым болғандықтан жаның ашиды ғой сөйтіп қатты төмендеп баратқан еді
бір көзі мүлдем көрмей қалды екінші көзі минус он сегіз болып сөйтіп қатты қиналып жүрген кездерде
жаңағы стамбулдағы сол сәтжан деген бауырымыз арқылы сол ерсой клиникасымен танысып
сол жердің жаңағы ы врачтарымен танысып інімді алып барып операция жасатқызып аллаға шүкір көзі ы жақсы көріп кетті очкиін тастады былайынша айтқанда мхм
ііі содан кейін жаңағы ерсой деген ы джевтет ерсой деген сол клиниканың басшысы
сол кісі енді мені жақсы көріп қалды қатты ше жақсы сөйлесіп араласып бірге шай ішіп күніге бір жиырма күндей бір ы жаңағындай
қатты араласып қалдық сол кездерде маған енді айтқан еді жігер бауырым сенің атыңнан ыыы жылына екі адам келіп отырсын
мен саған ы тегін жасап беремін тегін жасап беремін деді мен бүкіл жаңағы жолын әрі бері несінің бәрін өзім жасап беріп отырамын іхі
ыыы ол жаққа сөйтіп жаңағы ыыы жіберіп отырамыз бірақ бір қызды жібердік нүргүл деген қызды мхм
і көзі ііі қылилау еді мхм екі көзі қатты қисықтау сөйтіп ортаға да сіңісе алмай жүрген қыз болатын ол
ы қай ортаға барса да жаңа келеке қылады екен өзі де ыңғайсызданып жұмысқа кіре алмай қойған өзі сәл кішкене жетім өскен қыз екен
сол қыздың ыыы жіберіп көзі аллаға шүкір түп түзу болды
ы қандай тамаша иә енді зрениесі әумин
енді екінші адамды енді бұйырса осы ы
оны өзің таңдайсың ба
өзіміз таңдағанда мұқтаж жандар
таңдалды ғой бір адам иә бір адам таңдалып қойды енді екінші адам таңдаймыз іхі бірі барып келді
а оны адам өзі туралы қалай хабар беру керек саған директіңе жазу кере пе саған
маған иә дайректке жазса ыыы сол жерде мен і жаңағы
бұл жерде енді сәл кішкене ыыы таза болсын деп мен сол жақта тікелей жаңағы ненің номерін беремін ііі клиниканың соған өздері хабарласады
жағдайын айтады олар бәрі дұрыс істей аламыз десе онда
менің атымнан иә бірақ аха хабарлау керек те мхм
і жалғастырайық ііі керемет композитор екенсің ән қатты ұнады енді бұл ән қашан шығады дейді
ойбай білмеймін бұны шығарамын деген ойда жоқ просто әшейін орындап бергенмін ғой
динара деген қыз шынымен ұнатып қалдым деп айтып жатыр дейді жігерді
сарыағашқа енді қашан келеді екен дейді
жігер ауыпбаев таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
талай талай өзгерді бақыт қалай қалай тез келді уақыт
өтіп кетті кездер жылатып сол
бәрін бәрін сезінген едім жаным жаным өзіңде менің
уақыт бақыт көзіңде дедім мен
неге неге жаным жыладың сенің үнсіз жаныңды ұғамын
қалай білмедім шын әлі
неге неге жаным жыладың неге неге ауырды жаның
айтшы тағдыр ма кінәлі
неге неге
сәттер сәттер санада қалған ұмыт болып қалады ау алдан
мүмкін жанды жаралап алғанмен
тұман тұман ішінен ойдың сендік мұңды түсіне қойдым
тағдырдың бұл ісі ғой деймін мен
неге неге жаным жыладың сенің үнсіз жаныңды ұғамын
қалай білмедім шын әлі
неге неге жаным жыладың неге неге ауырды жаның
айтшы тағдыр ма кінәлі
неге неге жаным жыладың сенің үнсіз жаныңды ұғамын
қалай білмедім шын әлі
неге неге жаным жыладың неге неге ауырды жаның
айтшы тағдыр ма кінәлі неге неге
жарнама
сулпак ұсынады нөл нөл жиырма төрт көптен күткен бөліп төлеу
тамыздың тоғызынан он бірі аралығында техниканы пайызсыз жиырма төрт айға дейін бөліп төлеп комиссиясыз сатып алыңыз
сулпак артық шығынсыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
жұлдыз фм де таңғы шоу бүгін бізде қонақта кім ақбибі айтшы айтшы жігер ауыпбаев
түһ әдемі қыздардың аузынан басқа
мә қай тілде сөйлеп кеттіңіз
жайқал мәңгі сахнынаның төрінде ілтипатқа бөлін жігер өзің де гүлдей болып жайқалар жан табылсын ерін сүйіп бағалайтын өмірде рахмет сізге әсер қалды көңілде деген түһ
ассалаумағалекум сөз жоқ жігер кегеннен сәлем бауырым ой
жаман ойламаңыздар мен тек жәкеге ғашықпын жай дейді мәдина досимова
иә осы уақытқа дейін де айтқан біздің тыңдарманымыз жаңа айтып отырдық қой мен де ғашықпын саған
маған ғашық ол сізге емес
а сізге иә сізге ғашық бәрі саған ғашық бола мен де сізге ғашықпын
жоқ бірақ мәдинаның і қарындасы иә сізге ғашық екен өй сөйтіңдерші
е бажа қалайсың
жігер бір ән тыңдайық қумай
жаңағы жылататын ән айттың енді бір көңіл көтеретін ән болады ма
сөз ғой ауызыма келген әнді айта берейін ал
динара мына ән өзі қатты
көрдім міне бүгін тағы өте шықтың қасымнан
жайнап тұрған бақшадағы қызғалдақтай ашылған
қос жанарың жаутаңдап маған қарай бересің
көз алдымнан кетпей қойды ау сүйемін деген елесің
қинамашы жүректі ей қарамашы жаутаңдап
бұл өмірде сеннен артық жоқ қой маған махаббат
жылама жылама жылауға бола ма
екі жыл дегенің екі айдай бола ма
ауылыңа барғанда шықпадың сен маған
сүйемін деген сөзіңді айтпадың ау сен маған
күн қандай тамаша шығайық оңаша
ән салып қайтайық жұлдызбен таласа
әніме әнің қос әніңе мені қос
егер де шын сүйсең екі жыл мені тос
жылама жылама жылауға бола ма
екі жыл дегенің екі айдай бола ма жылама
сәлем жұлдыз фм сәлем қазақ елі көңіл күйіңіз күшті болсын жігер сенің әндеріңді сүйіп тыңдаймыз денсаулығың мықты болсын бақытты жігіт бол менің ақнұр қызыма сәлем айтып жіберші жігер
ақнұр сәлем сәлем сәлем сәлем хат ақнұрға жалынды сәлем
талай қыздың сезімін ұрлап оятқан жар болсыншы сымбатты жігіт жаратқан
әніңмен бірге жайқалады жігержан тұлабойға шымырлатып шабыт таратқан түһ ай
күшті тілектер келіватыр
ассалаумағалекум қалайсың бауырым радио тыңдап отырмын ыңғайы келсе менің отбасыма сәлем айтып жіберші деп бізге де хат келіватыр жақсы
қызым арай айзере аружанға айдос ағасының атынан айдос әкесінің атынан жалынды
ы қыздардың есімдері арай айзере аружан
о сәлем сұлу қыздар аман болыңдар ауырмаңдар
былай дейді ассалаумағалейкум бауырыңызға осындай мейірімді болғаныңыз үшін алла разы болсын сізге дейді
і сәлем сәлем қалайсыздар амансыздар ма і қандай керемет гитараны күшті тартады екен дейді
қайдан үйрендің кеше сатып алдым десең
жоқ неше жасыңыздан гитара тартасыз
мен ііі енді кішкене күннен әкем жаңағы ыыы үйге кілең аспаптарды алып келетін ол кезде енді әкемнің де жаңағы өнерден несі алыс емес жаңағы
балалайка бар гитара бар домбыра бар бәрін алып келетін бірақ сол сөйтіп жүріп қиқылдатып шиқылдатып жүріп әйтеуір үйрендік қой соны
вабанк қайда айтамын деп еді дейді сөзін ұмытып қалыпты
деген жерін ғана біледі екенмін
жігер ауыпбаев жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
келемін деп едің тойға батырдың ғой ойға уәде уәде қайда
сені көру үшін мен алып ұшып келіп едім тойға бүгін тойға
келемін деп едің тойға батырдың ғой ойға уәде уәде қайда
сені көру үшін мен алып ұшып келіп едім тойға бүгін тойға
сен бір қырдың қызыл гүлі ме едің ұнатамын жаным дедің жылы күлімдедің
күндіз түні ойдасың сағындым ғой қайдасың асырды ма тағдыр айласын
сен бір қырдың қызыл гүлі ме едің ұнатамын жаным дедің жылы күлімдедің
күндіз түні ойдасың сағындым ғой қайдасың асырды ма тағдыр айласын
келемін деп едің тойға батырдың ғой ойға уәде уәде қайда
сені көру үшін мен алып ұшып келіп едім тойға бүгін тойға
келемін деп едің тойға батырдың ғой ойға уәде уәде қайда
сені көру үшін мен алып ұшып келіп едім тойға бүгін тойға
ойна ойна дала елігім әй тояды ма қарап көңіл көркем көрігіңе әй
жүрегіңнің құлы болып қалай ашамын тұнығын өзің өзің өзің сұлуым
биле биле дала елігім әй тояды ма қарап көңіл көркем көрігің әй
жүрегіңнің құлы болып қалай ашам тұнығын өзің өзің өзің сұлуым
келемін деп едің тойға батырдың ғой ойға уәде уәде қайда
сені көру үшін мен алып ұшып келіп едім тойға бүгін тойға
келемін деп едің тойға батырдың ғой ойға уәде уәде қайда
сені көру үшін мен алып ұшып келіп едім тойға бүгін тойға
келемін деп едің тойға батырдың ғой ойға уәде уәде қайда
сені көру үшін мен алып ұшып келіп едім тойға бүгін тойға
келемін деп едің тойға батырдың ғой ойға уәде уәде қайда
сені көру үшін мен алып ұшып келіп едім тойға бүгін тойға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
қалай қалай дейсің жігер дұрыстап айтшы
баяғыда мұқағали мақатаев атамыз айтқандай
хуавэй дегенге хуавэй деп қойсай
күшті нәрсе айтты жаңа жоқ енді ақбибі айтады қазір жоқ айтамын іхі онда тұрған не бар екен иә не бар екен
ер адам көзбен жақсы көреді дейді іхі әйел адам құлақпен дейді иә

менің сөзім емес іхі ііі ұлылардың сөзі
иә мен сізді түсіндім
і ассалаумағалейкум жәке мынау дәурен деген жігітке тезірек үйлен деңізші әлі жүр жасы отыз екіге келді дейді ойбай отыз екіде
менің отыз алтыда үйленбей жүрген досым бар отыз жетіге келді
ойбай ой берік үйлен сен де
құдай жаным жігерім менің жаным деген хат келіпті ой жаным рахмет
сәлеметсіздер ме қазақ елі қалайсыздар ы не дейді келіп жеткен қызым ұлжанның туған күнін құттықтап жібересіздер ме құтты болсын
сайрам шайханасынан қашан шай ішеміз жігер дейді
қай жерден сайрам шайханасынан мына біздің жұмыстың жанындағы ше
ы жігер қыркүйекте қызым бір жасқа келеді ән айтып берші келіп қарағандыға дейді
қарағандыға бару керек болды бір ауыз сөзіңіз
жігер талабыңа нұр жаусын өнеріңе барлық адамдар тамсансын алла қолдап әрқашанда тек сізді өміріңізде еш жамандық болмасын дейді әумин
қайырлы таң жігердің аккаунты қандай дейді жігер ауыпбаев афишл
өте көңілді позитивті әнші дейді
жігер мырза ііі көмек не дейді отыз алты досың емес өзің ғой жаным жасик дейді
кім отыз алты досың емес а мен де отыз алтыдамын ғой үйленбегенмін иә
ы ұлымның аты жігер деп қояйын деп жатырмын қойсам болады ма дейді мәссаған рұқсат
қойыңыз қойыңыз шапағат бажама сәттілік тілеңізші қолы шықсын олимптен дейді түһ
ертең ата анаңды ертіп кел
жаркентке барып па екен жігер аға дейді
ы жаркентке ыыы концертпен барған жоқпын әлі бірақ тоймен барып ертең а айтпақшы он бесінде жаркентте той
мынадай і дүние бар ма осы қалаға барып немесе осы ауылға барып осы тағамды жегім келіп жүр дейтіндей бар
қай жақта не жегің келіп жүр ммм ақтаудың барып атыраудың барып балық бешбармағын жегім келіп жүр
әлі жемедіңіз бе жоқ жегенмін ғой а
одан кейін ііі шымкентке барып анау ііі қызылкөпірдегі балықты жегім келіп жүр

жігер балық жақсы көреді екен иә иә соған қарағанда
жігердің аккаунтын дұрыстап анықтап айтыңыздаршы дейді ұрыспаңызшы әйгерім айтамыз қазір
жігер аға өзіңіз айтасыз ба енді
жігер і бүйте салайыншы джэй арқылы жазылады иә бүйте салайық қазір көрсетеді
міне міне жігер а төменгі сызықша ауыпбаева төменгі сызықша офишл ііі алты қызыл
енді жігер аға негізі ііі осы құдай қаласа тоғызы күні күні келе
құрылысшылар иә құрылысшылар күні келе жатыр
соған орай басқа бір қалаға барып ән айту деген жоқ па
тоғызы күні мысалға гүлнар оразымбетова
енді ондай нем жоқ бірақ енді сондай шақырып қалса екен деп бір ән жазып бастағанмын
қандай ән күз келіп бояу салып түр тұсталып мен жүрмін құрылыста кірпіш қалап
үйлену оңай емес дегенменен үй салуға керек қой тың күш талап
жүрсем де шеберлердің жолын қуып сәтсіздік алғандай ма торын құрып
сені ойласам шегенің орнына балғаменен жіберемін қолымды ұрып
қалғандары мәз болып іріністі жаныма маза бермей үнім өшкі
махаббат мұнарасын тұрғызбасам қатырғаннан не пайда құрылысты
шыдамадым жанарым жас жіберді тулаған теңіз болып тасқын өрді
жүрегі тас секілді сені ойлаймын көргенде қатып қалған расстворды
құрылысшылар күні құтты болсын жігер ауыпбаевты шақырыңыздар арнайы ән шығарыпты таңғы шоу біз жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
табыстым деп жүрегіммен қауыштым деп жібегіммен
жан дүнием жүрегіммен өзіңді сүйдім
аллам беріп бақ талапты біз аңсаған ақ таң атты
періштедей ақ қанатты ақ көйлек кидің
сен менің королевамсың мен сенің королің боламын
шыққанда шағала даусың қарсы алар аралың боламын
сен ертең ана боларсың мен мәңгі қамалың боламын
өмірім садаға болсын королевамсың
адалдықтан нәр алғансың ақыл қосар адал жансың
қабырғамнан жаралғансың жұбымсың мәңгі
тағдырыңа алаңдама қадам бастың ақ ордама
королевам саған ғана арнаймын әнді
сен менің королевамсың мен сенің королің боламын
шыққанда шағала даусың қарсы алар аралың боламын
сен ертең ана боларсың мен мәңгі қамалың боламын
өмірім садаға болсын королевамсың
сен менің королевамсың мен сенің королің боламын
шыққанда шағала даусың қарсы алар аралың боламын
сен ертең ана боларсың мен мәңгі қамалың боламын
өмірім садаға болсын королевамсың
сен ертең ана боларсың мен мәңгі қамалың боламын
өмірім садаға болсын королевамсың
жұлдыз фм де таңғы шоу
негізі әй біз эфирдеміз
кешіріңіздер кешіріңіздер мына бала пахлава жеп алса қуады екен ғой
жігер ау негізі былай ыыы шырқаса қалай болады екен жаңа сен айтқандай
сен менің ханшайымымсың мхм мен сенің ханзадаң боламын
олай шықса да қызық болатын сияқты себебі ғаділбек жанай мысалға ханшайымым
сен ғадоштың екі әнін бір әнге тығып
ғадөш ренжіп қалатын ба еді ренжіп қалады ма деп жаман көңілге қараймын ғой
сол екен ғой көңілге қарап әй қайта қайта суретке түсіп түһ
жоқ демейтін бе иә қарашы қандай күшті тауықтың суретін салып
екі баласы бар тауықтікін салып қойыпсың
мына жақтан тағы салайындеватырмын аха
жарайды жігер балапандар жасай берсін иә біз өзіміз отыра берейік пе
тікелей эфирде жігер балапандар жасаватыр ма
ай қайырлы таң жұлдыз фм бүгін қонақта керемет дауыс иесі жігер бауырымыз келген екен өнерің өрге жүзсін бауырым дейді әумин әумин
і сәлем сәлем жігер мырза өзге ұлттың қызына үйленер ме едіңіз дейді ал
қазақтың қызы артық
қазақтың қызы иә
бойы мен дауысты аямай берген екен алла тағала дейді ай шүкір
шабытың шыңдалсын шыңнан биік мхм талай қыз қалады ау сізді сүйіп мхм жанар отың жарқ еткенде сезіммен абайлашы қалмасыншы біреу күйіп
ойбай ммм қатты айтылған екен
і жігер сәлеметсіз бе радио ұжымы жарайсыздар жақсы көңіл күй сыйлайсыздар дейді рахмет
өнерің өрлей берсін саған тамсана таңқалатын жан көп болып тілеуіңді тілеп отыра берсін дейді әумин әумин әумин рахмет
жігер ассалаумағалейкум жұлдыз фм ге қош келдіңіз королевамсың әні керемет шығыпты екінші ән қайда
екінші ән қарындас қалай деп аталады мхм ііі ммм екі минуттан кейін шамамен ыыы біз тұсауын кесетін боламыз
ал енді жігер ыыы гастрольдік сапарың қашан жоспарланып отыр сол туралы айта кетсең тағы да
қыркүйек айынан басталады
ыыы қыркүйекке дейін боссың осы алматыдасың
әзірге концерт жоқ бірақ дайындық үстіндемін ііі біраз репертуарды толықтырыватырмын жаңа жаңа әндермен
і былайынша айтқанда енді үлкен концертке дайындық үлкен гастрольдік сапарға дайындық
ііі ол ән сапардан енді жалпы өзім і ән сапарға шыққанды өте қатты жақсы
өнер адамдарының бәрі жақсы көреді ғой бірақ мен сол сахнадан сол келген халықпен бірге бір екі сағаттай екі жарым сағаттай сол кеште ләззат аламын мен өзім
сөздің ашығы соған өте қатты асығып жүрмін
батыстан бастаймын мхм маңғыстаудан
одан кейін бәлкім қызылорда жаққа шығып кететін шығармын
күзде құдай қаласа нұр сұлтан қаласында және алматы қаласында концерт
бұйырса иә иә қандай тамаша
ы жігерді қазақ халқы сүйіп тыңдайды керемет әнші ринат зайтовпен араласады ма екен дейді
иә ы неге араласпау керек мен сол
жоқ енді өнердегі ағамыз ыыы енді осы бір өнердің ішінде қайнап жүргеннен кейін әрине
айтпақшы мынандай адамдар болады ма сенде бұрын күшті амандасып жүрген
бірақ кейіннен кейін амандаспай бір суық біртүрлі болып қалады өзімен өзі жүреді жүреді де өте көп
мені осындайда осындай нәрсеге жолата көрме деп
себебі ол ыыы айтпай келген ауру ғой былайынша айтқанда айтпай келетін ауру жаман да енді
мен сондай адамдарды жиі кездестіріп жүрмін
анандай ы шыршаның басында жұлдызша тұрады ғой мхм жаңа жыл өткеннен кейін түсіп қалатын
оның үстіне бір ы қатты бір танымал бір халық сүйіп соны бір қалап тұратын